والله تراني ما أبي لا اكون فنانة كوميدية ولا راقصة مشهورة، لا ما هو لانه <hesitation> ماني جيدة أصلا بالكوميديا ولا بالتمثيل ولا بالفن عموما، <hesitation> لكن أفظل إني أكون رزينة التعامل شوي مو شوي كثيرة زينة وهادية فما أعتقد إن هاي الأماكن خاصة بي أبدا مو لإلي.